L'Italia al e ël pais ëndua a s'mangia mei, a ie tanti munüment storich perché a i sun ità i ruman, i grech e tante cültüre diverse e a ie tante regiun diverse dal nord al sud u dë tradisiun diverse